أفضل أن أكون لدي عشرين شقيق، فإن الحياة مع الأخوان ممتعة، يكون في حماس ضحك، وتشارك في كل شيء، كمان الأخوان يدعمون البعض في الأوقات الصعبة، لكن كانت الطفل الوحيد يعني تحصل على كل الإهتمام، وهذا كمان مميزاتكم.